Lafa agnamiko avao zany da roa avao ny fia tena haiko ny magnavaky azy ohatsy fotsiny ny tilapia da ny karpa. Fa misy olo sasany mahay manavaky fia maro. Fa io zany mianky amin'ny talentan'olo avao.